आँधि जोणसे चलन बारी हवा हय । जौन हवा एकदमय जोणसे चल्तहय बोसे आँधि कहत हयं आँधि आतहय जव <hesitation> रुखबरिखके तोण लैजात हय । घरकि छानी उणायदेत हय तमान चिझ उणाय लैजात हय और <hesitation> धुधर उणात हय । आँधि हमर जिवनमे एकदमय हमय <hesitation> खेतिपातिके से जुणोहय एक <hesitation> प्राकृतिक प्रकोपके रुपमे हय जा हमर । का कहत हयं कि खेतवारीमे जव फसल होत हयं विनके गिराएजात हय और <hesitation> रुखाके ढलाएदेत हय जंगलय नष्ट करदेतहय । <hesitation> ऐसि बणि बणि आँधि से हमर जिवनमे <hesitation> बहुत असर करसकत हयं ।